Agnamiko aloha, regny ronono soja sy hoe ronono avoanina zao, tsy- tsy tokony hoe antsoa ronono. Satria mbô mila filifilirony ndreo vao hoe azo am’zany hoe ronono zany. Fa gny ronono azo hoanintsika mahazatsy reto manko le ronono baka am’biby reto, tsy mila ino atao zany fa avy de ketrehinao fotsiny izy de fa zay.